A visika rehefa hoe amorony troupe troupe-ny a fantantsena hoe visika <hesitation> efa managna hoe rininy na leader mitondra ananjy de igny mampizarazara hoe akatsy riano, akatsy riano de akeo koà amin'ny alalan'ny hoe ranoniviny ranoniviny igny no no hifankazaranjareo hoe visika namako any nandalo teto na <hesitation> visika avy tandaniny tatsy no naraha anjany.